Bueno, e̱ste̱e̱, mbá miꞌtsú, es̱te̱e̱, nikalo̱ꞌ xuajñúú xa̱bo̱. Naka ná ciudad ñúꞌún. E̱ste̱e̱, ni̱ñu̱u̱ probar mbá miꞌtsú, ste̱e̱, mbá comida rí nutháa̱n khii̱n lassaña. E̱ste̱e̱, creo que ni̱ni̱gu̱ꞌ mi̱ndaꞌkho ne̱, porque combinado, e̱ste̱e̱, a̱jma̱ comida, a̱jma̱ ikhaa ingrediente rí ikhúúnꞌ phú na̱ni̱gu̱ꞌ. Por ejemplo, xóo rí nutháa̱n khii̱n pasta, e̱ste̱e̱, ga̱jma̱á khaa xóo xuwi, xuwi khaa molido ñajuun ne̱. Ste̱e̱, creo que rí ndóo yáá nekho ne̱ rá, ni̱ni̱̱gu̱ꞌ ne̱. Pero, creo que gejyoꞌ rá, phú naꞌnengíjyúu rí ma̱wiꞌñi̱í conseguir khaa rí pasta rí xó waba paska. E̱ste̱e̱, xóó, e̱ste̱e̱, <hesitation> nda̱a̱ ne̱ jyoꞌ mu̱ꞌñi̱ílóꞌ, mu̱ñi̱íxo̱ꞌ, ma̱ñu̱u̱ conseguir ikhúúnꞌ rá, ma̱nemújúnꞌ, pero este̱e̱, ndóo yáá ni̱ñu̱u̱ probar ne̱, ste̱e̱. Creo que waba ngíjyúu mangaa, porque traꞌa̱ ingrediente rí nda̱a̱. O sea, nda̱a̱ mbá jayu mu̱xkamaalóꞌ, khaa lugar ríge̱ꞌ. E̱ste̱e̱, creo que, e̱ste̱e̱, ma̱ni̱gi̱ꞌ khúúnꞌ, e̱ste̱e̱, ma̱ne̱, ma̱ma̱ñuꞌ ma̱ne̱mújúnꞌ ne̱ mbá miꞌtsú ge̱jyoꞌ jngó muñi̱í probar ikhiin dxájuꞌ, tátíꞌ rá. Ste̱e̱, creo que porque na̱ju̱mu̱ꞌ khúún rí ikhii̱n mangii̱n ma̱ni̱gúu̱nꞌ ne̱.